صراحة الأولوية لحل المشاكل على خاطر الفظاء وكل وحكايات هيك ممكن كيف تتحل المشاكل ما بين آآ العباد وما بين الدول وكل شيء أكيد من بعد كل شيء باش يچي وكل إنسان باش يولي عندو كل عبد شو اللى عندو هاكا هوايات أنو هو يخدم ويقدم ويستكشف ويعمل وكل شي، أما هيك تعطينا حلو لسه نحلو المشاكل ما بين العباد وما بين آآ الدول بيش هكاكا نچموا نوصلوا نحققوا أهداف أخرى أكبر.